Io, nigan töana, alia te ron ka gia lia i han, ka te ron ngilin kato bala koru negia lia i han, lie ron ngilin lebeieg a plaua te belaseria rehina luma. Noa hasina lie maka gia ta luma ta niga, kaba lie mas lebeueg a plaua bate kato hanigeiena ats makum te ka gia lia. Mamana pöata u hakats te roron pan balana tara plaua tara pöata te kagia lia i han. Balia te lebeieg u mamana u marken plaua bate halesala negen, lia ma ron ngil hase gi ga pulung. Haleseieg a rehina han mamana makum tarats han te ka gia lie halesale gen. Na i han has lie ron kateieg a mats bek iat gaden. Lie leba negu kangkong, u kabul. a u sono, lie leba has negen i rehina luma. Na man taina man marken pelo. U kebits no opa, mamanaka lie lebe gen i rehina luma. So alie ron ngil korueg alia ego kaie hanbate katega mats marken toukui eni. Noa hasina te e habebi sita ria lia bate kaka merag a galapien u tetenei, kaba te soho nen alie mas kui boroboro ponig, a lie mas kiling neieg a plaua bate lebeieg a plaua na mamanaka lasi. U poso na ha taraha tara pöate ni alie ka has gi tara han a tsimus bete herena lie ngil korueig a han te kagia lia bate ngilega Alie go lebeien a mamanaka, go lebu plaua a mamana lasi a ka. Kolits pinopino te plauana na ha, lie lebe gen. Balio nu ngal na ualu alie lebe gen i rehina luma. Sana u katuun e ron lamma tara ats makum te ka gia lia, ge roron mamangil naier a man plaua tara ats makum te ka gia lia. Na te mar kiling menagi lia ats makumun han te ka gia lia. Taraha lie kalata has gou tara bongbong, lie tarega plaua, lie hakats sokö negula tsunono. Hakats sokö negula tsunono te kato ramoura bara temi karia turu puta reka. So e ron rimain töe ne nei lia mamana bongbong lie mas kalatag ba lia te tareg u plaua balia te lotug balia te singo meg a bongbong. Na tara lahi lie ma napin lus tingting gi, lie singo has meieg a lahi. Lie lotu has meg a lahi. Man pöatan lotu lie mas lotug taraha mamana pöata ka te ngilin leba megi lia a plaua, lie na tsoko hasegou a plaua batemi hakegen tara groto. Bate herena e kato hamase nou lia. Lie ro sasaala megen ba lia te hakats sokö neg a criesin te kata tsunono. So lien ron masa koru meieg u plaua na pöata tena tats hase ro galapien a plaua te lebe gulia, lie mölö raharaha has gou balia te peieg, ei e mua- mua tu herokeiem a plaua, limio ma atei sile milia. A sahaka koru te leba meri u plaua. Plaua e leba meri e hala has, hala has ranei ra u hakhakats aragi hakats kapi töana a tsunono te kato ramou ra na te kateiema mamanaka te sasaala merara turu puta eni. So i tar plaua pana ka lie ron ngilin leba koru negen i tar na mats ha pinopino has te lebe gia lia i rehina han. Alie ron sasaala meg te kui megi lia mats marken toukui eni. So amats toukui te ron kuie gi lia i han mamina te kui hakape gi lia a mats toukui eni na te katsin kui hasegen lia, alie mas haniga mam uagu tara tsunono te hala ramei ra mamanaka na tena kui hakape goen lia, lie <hesitation> haniga len has ueg i tanen tara nitagala te hale neien lia tego kui meilia mamana matska te kui gulia tara man tötöa man lan. So nonei puku a tsi hahatate tar tara te ka uagu lia i han bate lebeieg u plaua.